<hesitation> Miaina tsisy tele bôka tiako e. Sitrany zey za tsisy tele toy zey tsisy lamoziky feky amy tan̈y ipetrako. Fôtony lamoziky izen̈y maro raha mampa- mampazotozoto za izen̈y kofa mitandreny lamoziky za manan̈o raha.